Ngone na fael se na tabeat gena, ngone fo diahi ena dadi sorai anggena ge ngone masirete so feto ena dadi ngone fato laha-laha ua anggena ngone na fael se tabeat ge gate gena ma sado ngone sone almoi.